Idish yuvish moshinasi bu idish tovoqlarni avtomatik ravishda yuvadigan qurilma hisoblanadi. Idishlarni ichiga joylasz yuvish vositasini qo'shasz u esa issiq suvni purkash orqali idishlarni toza qilib yuvadi.